जर आमी कच्चे पदार्थ आमच्य जेवणान खल्ले जलया। खूप शी दुयेसे जावपी आणि त्या खातीर अन्न साधी। बऱ्या रीतिन भनजून बी खाऊंक जाया आसा ना कि। सगलाच अन्न कच्चा <hesitation> खाण्यात खूप शे। पदार्थ आसात जे कच्चे खालयारात तेंचो फायदो चड जातलो। जसा कि कॉम कडलाले धान्य, बदाम, काजू। आणि अशे अनेक शे पदार्थ आसत।